ओवन में सब्जी बनाणू पैली ओवन थै गर्म कन। फिर सब्जियों को अच्छा से ध्वे छुटा छुटा टुकडा डाली काट। फिर तेल नमक काली मिर्च लहसुन पाउडर और आजवाइन पाऊडर कै साथ मिलाई। फिर बीस से पच्चीस मिनट तक भुनण फिर थुडा नरम हूण पर भूरा हूण पर तैयार ह्वे ग्या